Isemu iji ndilemie jira, juntola ndisafisa kwanza namakasi amasafi, kama sabuni jondisuka ikidonda kila, apandisukile kama kiitaji dawa, ponditole dawa jira ndivika. Kama ikidonda kivana kiwese ukuta idawa jitekemire twesa ntolabda ikitambala, undilikile dawa jira, ndikuunga. <noise>